Man déedéet nit munut a dund <noise> te mu ñàkk a rëccu, déet loolu mun ma ne déedéet. ku mun ta dund si kaw suuf bi by at the end benn bés na ñëw na nga mos a rëccu, te benn bés na ñëw danga mos a wax su ma xamoon du ma def lii nii. Si kaw suuf bi ku fi dund ku fi dund te mu ne du rëccu ah yombul de xanaa nga continuer di def lu baax, ngay continuer di def lu baax, di def lu baax, ngay sa- ngay def lu yàlla di santaane te ngay defal lu yàlla santaane nga defal nit yi ngay continuer di def rek, waa su moyee loolu ah si kaw suuf bi loo mun ti def rek danga koy rëccu kon.